Izaho zen̈y kôa efa andeha hiloman̈o amin'ny renirano araiky na rano boka, ràha hioman̈ako zen̈y. Tsy maintsy zàhavako tsara karakôry akendriky faritry io sao fo misy voay na misy ràha malotoloto koà tsy ary fa hay. Avy iô lamba, lamba andeha atao mandeha miseky ndraiky kremo zen̈y tsao fo marary kàra in̈y.